Bu judayam odamni o'ylantirib qo'yadigan savol. Agar men itga aylanganimda ularga tushuntirish juda ham tushuntirishim qiyin bo'lardi. Bundau paytda odamlar meni hech qachon tushunishmaydi.